Nina sanahor nirdawdo chladornir ragarkado kishindolodo, wlanorabara gakrba kalbza naꞌ juert parlado, tosieb to kob dori xmad pornikanjuers naꞌ byen chilatxob na lejitmni buunrabagan lo kosechanraba chinarakwe chayra badek bzaa na kon xobna kon zanahor na kon to etosshido kibsangaꞌa rian riakakaꞌ riato limon rieto yinꞌlon nirna juerslaa bachir ranrabana nistash shironrango rabakop.